പ്രനിലു മനവേന ഥര്കോകു ഭവനേഗു। അനിഭവമ് അല്പുനു കേലൌ। <hesitation> പ്രനിലു കുന്ജി ബുദ്ധിവന്ത പ്രനിലു। <hesitation> ദുക്ഖ, സന്ദുṣഅ ഭയ। ബോക സനുഭുതി പുര ഭവനേ ഥോരുപുനു। ഉധരനേഗു, അനേ, നൈ, ദോല്ഫിന്, കഗേ। ഇന്ഛിത്ന മസ്തു പ്രനിലു। <hesitation> ഏമോസിഓനലദി ഥിപ്പുനു കേലൌ പ്രനിലു। തമ്മ കുതുമ്ബദോത്തുഗു ബോക। <hesitation> പലയ തഹോദരനത്തുഗു പുര ഓത്തു ഗുപ്പുനു। ഐഥ ഭവനേഗു പുര സ്പന്ദനിമലുപുനു। ഉന്ദു പ്രനിലുഗു മുക്കേവദ അമ്ṣഅവിധിപ്പുനു।